مش جادر يلتزم إنه يجرا لغة جديدة يخلط حياة اللغة بحياته اليومية، يعني يشوف مسلسلات <noise> في اللغة اللي يحبها، يشوف <hesitation> أغاني، يسمع أغاني، يتكلم مع نفسه بالإنجليزي كإن يكلم في واحد أجنبي أو بلغات تانية مختلفة، يدور واحد يتكلم معاه كي بيرتاح أكتر يعني.